Dina xàmme doomam yi bu defee kok kok kok kok nga gis doomam yépp ñëw. Waaye bu ci bokkut rekk daf lay cob, nga dem. Kii nañ ba ba doom yi lifin ngay dégg mu ni kok kok kok. Su defee loolu rekk nga gis doomam yépp ñëw. Noon la ko dee xàmmee.